Ҳавои Шветсия вобаста ба минтақа ва фасл фарқ мекунад. Дар шимоли кишвар зимистонҳои дарозу сард бо барфҳои зиёд мавҷуданд, ҳарорат метавонад хеле паст шавад. Дар ҷануб бошад, ҳаво мулоимтар аст ва тобистонҳо гармтару равшан мегузаранд. Боришоти борон дар тамоми сол дида мешавад, махсусан дар фасли баҳор ва тирамоҳ.